Vemataurai lekenai a vada tarimarima mogo agitarini avaga aerorini tari leivo leivori tari manau manauri tari mamoe gita atrima ilauilau verena evaga gorarani senagi vemataurai lekenai a toma guru geriai bogitaiani au bomatauraigu goi maki ba matauraimuni sena moga mai orai tu asi bogitaiani so au gegu va aeroai. initoma tarimarina auna amatauraini tu tarimarima iaunegari ge tugamagi iobukani ma vevaga kava libari. ma vegutau libari e geve veuravinini. Asi geve gitagauni. dagarari ma gima namori ma lakavari senagi dia namo bara. Mase eragasi monana vau mo guruga mai guruga tama veiani senagi initoma ta tanuni magurina geriai asi emauroni sena auna bakiragi ilailanai sikira aroro kavari. aroro ta gubakaurini korana tamara barau gena gaukara geveiani. Mo vemataurai etanuni aroro geriai o vevaga liba tarimari geriai mo liba moga gita gerai ge sefa. vanagiani bena gitana ta dogariani mo vemataurai etanuni au gegu vemataurai tu mogesina tarimari geriai o moesiri vevega libariai atoreani. Bema goi asi bo vematauraini. neganai tarimatana asi be gubakaumuni. asi bema tauraimuni geregamu gemu libai mogo bo tanuni asi bo tugamagi iauvo iauvoni ta nugana asi bovaga lakvaiani maino ai bo. tanuni verere ai botanuni karata asi begorani. Mogesiri tarimari mogesiri beseri ai omagurini o mogesi maguriri ai bo magurini tarimarimana goi bege gita aroribamuni. Gita gera gunerina mero ge gita aroribarito. goi kavana o mai futua ne ma gebina. mai futua ne ma namona o mai logea ne logea foro. Ge gita aroribarito goi vau vere dagina ge vaga gabiato goi o ge koru gauato goi logeana ge koru gauato goi o geri namo dainai. geri vegabi lage dainai. geri vetore logo dainai be gita mogesina mo maguriai gita bita marevani gita bita vetore logoni. gita bita magurini neganai gita maki mogesina vegabi lageai vemataurai ai tarimarima na bege matauraiani. Barana bara tu viuravini. maino manau ai mogo tana tanu tana. maguri gera namo Gera gani namo gera tanu namo dainai vegori kau tarimari ge magurini kavana tari ge mareva namoni tari ge mareva lakavani senagi vaga aerona tu gita ribara aiga tu. namona aiga tu kererena. Au geregaguai tu vegori kau namona genai au ba vegubakauni au ba marevani.